Kôfa misy ran̈o izen̈y midoko amy tan̈y araiky karà zey maloto pôsibla maloto zey ran̈o iô misy biby ia avy eo tsy tsara isaihïna zey.